<hesitation> Raha ohatra hoe mey agnatina lapoaly, a raha reka de, fomba agnadiovako an'ny lapoaly igny an, ataoko ra- ataoko rano anaty lapoaly de adebokanahy agnaty amboniny <hesitation> afo, rehefa mafana amizay ny rano de, malemy, lasa malemy amin'ny rano iny am'zegny ny raha miraikitra amin'ny lapoaly iny de iny izy vao kikisako de miherigna madio tsara.